Anjara asan'ny fanjakagna amin'ny fifehezagna ny a fiarahamonina: <hesitation> fanjakagna fefy araiky hoe lakoro araiky izy zany no mba hitondra antsika amin'ny làlagna mahitsy fa tsisy ny atao hoe <hesitation> ôlogno tô agny ambonimbony de mihôa de afaka magnano zay tiany ata na raha tsy manjary izy de ekehiny, igny zany tsy am- tsy mety zany igny kaofa sar- kôa <hesitation> fanjakagna no magnano azy fô izy zany mitondra jiaby, tsisy ôlogno miala i lakôro an-tany io jusk'am'farany de miadana antsika Madagasikara.